<...>Reto aby ñy hevi-diso mikasiky ñy alika: -Misy ñy mivola fa ñ'alika tsy manam-pahendrea, -Misy koa ñy mieritseritsy fa ñ'alika tsy afaky miara-miasa aminy ñ'olo hafa na biby hafa, -Misy koa ñy mametsivetsy <shushes> fa ñ'alika tokony hiasa aminy ñy fañampea ñ'olombelo aminy ñy fotoany iabiaby, -Misy koa a ñy mivola fa ñ'alika mañiry hamea hany avao fa tsy ta-hiasa, -Misy koa ñy mieritseritsy <shushes> fa ñ'alika tsy mana fahatsapa ro tsy mana fihetseham-po manoka<...>.